ال- الأخوة فى العموم غز وقوة، ف <hesitation> لا مأبى أكون وحيد، مأبى أبدا ما اختار عمرى أكون وحيدة، ترى أخوانى هم نور عيونى، السند الظهر القوة دايماً بوجود الأخوان، اللى عنده اخ ما ما بيطيح ما بي بيحصل دايماً اللى يسنده عكس اللى ما عنده.